أكيد بختار الطيران, ليه؟ علشان الطيران هيوفر لي وقت مرة كتييير في إني أسافر, أزور اللي أحبهم, حتى كمان إنه الطيران يعني مرة ممتع, <hesitation> إنك تشوف كل شي من فوق, وناسة.